fajaru cikoho haiwan ge, toma ngolo ge sema lado, gurango, soma, se daba ngang, maha haiwan toma gura ge soho, kaso se daba ega.